في البيت اللي أعيش فيه، فيه تجريبا أربع نوافذ وبلكونتين، كل- كل غرفة فيها نافذة وحدة تطل على الشارع الرئيسي. بس البيت ال كنت أسكنه زمان، كان في له تقريبا ست نوافذ. كان فيه غرفة كبيرة كان فيها ثلاث نوافذ. ففي المكان أعيش فيه حاليا فيه بس أربع نوافذ في البيت كله، كل غرفة فيه نافذة وحدة بس.